प्रिंटर त कम्प्यूटर से जुडना ले सबसे पैली प्रिंटर तै पावर से क्नैकट कला। फिर यूसबी केबल या वायरलेस नेटवर्क माध्यम से कम्प्यूटर से जुडला। अगर जरूरत होली त जू प्रिटर च वेमा ड्राइवर सॉप्टवेयर इन्स्टॉल कन पौडलू। फिर प्रिंट विकल्प से प्रिंटर तै चुनण पौडलू।